Amin'ny logiciel agny moa izao gny tena mpanao an'izay. Laha mpanao tragno izao i da mampiasa "Autocad", fa laha mpanao sary i zao da mampiasa "Photoshop" na "Illustrator"; da am gn alalan'io gn gn'anaovandreo gn ny sary Trois D. Da vita izay da aboaky. Aboaky amin'gny impression DTF zao laha gny malaza amin'izao. Fe afaky atao impression A Quatre tsotra avao koa i; da hôkizay. <noise>